السعادة الشخصية مهمة، لكن المساهمة في المجتمع بعد لها دور كبير <hesitation> لما تكون سعيد وتساعد غيرك، تكون حياتك أكثر معنى <hesitation> يعني لو ركزت على السعادة الشخصية وبنفس الوقت ساهمت في خدمة الناس، بتعيش حياة متوازنة ومليانة رظا.